بالنسبة اللي أفصل احبابي واصدقائي يجيبولي هدايا ، لأن الهدي يكون لها شعور مختلف انو شخص يحبك جابك هدي وتذكرك وشغلة ثانية الهدي تبقى ذكرى حلوي طول العمغ ، والهدي تقدير معنوي.